No'o kajuaiga chivii kuu inja ka nundavi chingakuxi tunjinana kuendoti iin nguu xhii tenundavi ya'a kaxa'a, xia nañoaxhi nuñi, nii chi iin nakua kuii ta inte kuita xanja kaxava intemino intemino chón, yuu kande iin xakuxemi yuu kuante iin kuixoni yumino nune ajan ke ñii ke ajo keñoate ajan nduva'a tute mino inkuixo tute mino chón ute xoaten ajan koko tekuu xa'a oña'a kuu ndevani ko'o texavañi nikue kue ñaxani fuerza chi atunuja tuteyuan kuita kuxii iyo'o tia nona kox rute mino ini'ó xoni tii kacho chita nonon rute mino té ajan ko'o yuu kan exkano yuan ndekuxa ndenio chiyutuxia uun kito mua ndenote njanokao utinio kute kuxunia ki kikotonao oyuu nikuxia <hesitation> onduva'a inió.